Paxtadan tayyorlangan futbolkalarni tikilishiga keladigan bo'lsak, avvalambor paxta o'simliklaridan olingan tola tayyorlanadi, ya'ni paxta tolasi tozalangan ipga aylantiriladi. <hesitation> Paxta ipi ya'ni paxta tolalari ip ishlab chiqarish jarayonida toraytiriladi. Bu jarayonda tolalarni aylanish jarayoni orqali ipga aylantiriladi. Keyin matoni to'qish jarayoni boshlanadi, ya'ni paxta iplari mato ko'rinishida to'qiladi. Bu jarayonda to'qish mashinalari yordamga keladi. <hesitation> Agar sport futbolkasi rangli bo'lib- bo'lishi kerak bo'lsa, mato bo'yash jarayonidan o'tkazilishi mumkin. Keyin mato ustiga rangli dizaynlar yoki logotiplar bosilib tikiladi.